Ngo de gumamek da avama valik pek da chusek kama aumeska ma segak daka ma amusium ma aungiom daka ma al levop ma deva ghoik. Da acheik da ka guma mek da vaes na ut da ale vavet na ut daka ma gunanek achaik da bes na thang ngaes abes nanga rocha. Daka gummek ma de deng na cha de cha da vaes ma <hesitation> ale vavet nanga koki alevopki da aumesiom. Daka kama, gunanek ma levopki ma thia mek da taes ma levavet koki. Da ka aingo gunanek tha the de gunanek da chivil ut daka gumamek da gucha ma esikiel da vama aes ma ngithik pet. Daka gucha ma michel da vaes ma ngithipet da segak. <noise>